لو بنيت مستعمره علي المريخ واخترت خمس أشخاص بس انا هختار مامتي وهختار بابايا لأن طبعا مقدرش اعيش من غيرهم وهختار اختي الصغيره وهختار اختي الكبيره وممكن هختار واحده من صحابي دايما بحب اقعد معاها وبحب اشاركها حياتي هختار الخمسه دول وابني مستعمره علي المريخ